Nande otuli nee mounyuni ou woshinanena ondiwete kutya otwa pumbwa okukala tuna omifyuululwakalo detu inatudidimbwa shaashi omifyuululwakalo odafimana ondihole kutya o- o- omufyuululwakalo wange oo etumba lange woo omufyuululwakalo wange oo eumbo lange shaashi eendunge pefimbo eli loshinanena ohadeende tadi pumbu ndishi shaashi ovanhu ohatukala ngoo twafa twadina omifyuululwakalo doo endunge nee doovene ohadi tulwamo momunhu mokupitila pamufika wouteku womufyuululwakalo ngeenge nena otwa ende hatweekeleshi omufyuululwa kalo wetu ile hatu didimbwa ile okukala o- o- okukala twadimbwa oinakuwanifwa yomifyuululwakalo detu nena oshahala kutya ohatukala tuna oshiwana kashina eendunge omikalo shaashi eyi oyimwepo haidulu okukala yatulwa momunhu pamufika womufyuululwakalo ovadali vena okulongifa omufyuululwakalo vadule okukala vatekula novapukulula okaana veka tula momulandu uli nawa shiikolela kutya omufyuululwakalo oo otauti ngahelipi shaashi ngowatale avatuna veli komesho vaninga omikalo vena eenghalo dili nawa novanhu aaveshe ndishi omolwa ngoo shashi vali vena Eadililo lelongo noshoyo etulomoilonga lomufyuululwakalo ee mokukalamwenyo kwavo efimbo nee kwali taaputuka shaashi efimbo linya hatuputuka omifyuululwakalo ndishi okwali nee dili nawa iyaa okwali daamenenapo ngoo ovanhu nokukala ngoo dakelela oinima imwe ihaningwe ohandi dimbuluka eedula donale tuli ngoo moumaumbo ohuudu ngoo takutiwa kutya aaye fyee nee pamufyuululwakalo wetu wova wambo okaana ihakatwalwa ndee nee ohakailwa iyaa ashike paife otohange ngoo ovanyasha pefimbo eli loshinanena taakendabala ngoo okutwala ounona iyaa ashike omufyuululwakalo hasho nee tauti efimbo eli loshinanena otohange ngoo omunhu tati ame okaana kange ita kadjala oshinyenye yee umwe otati ame okaana kange itaka djala oilanda moshiya yee umwe tati aaye ame kange itakadjala omapaya ashike kwaame ondi udite kutya oinima imwepo ei oyali yatulwapo nelalakano loku kalekapo omufyuululwakalo ndee hamufyuululwakalo aike auke onelelakano loku kwashilipaleka natango kutya ounona ota uputuka veli mo- mo momuko umwe auke nomufika umwe auke oo wali waenda ovadali onga omufika womufyuululwakalo Noshitivali natango okwali tuna oinima yanyika ngaashi omafukiko ovanhu vali ngoo hafukala eedula dinya ina tupumbwa okudimbwa nee o- o efukalo shaashi paife ngenge otwadimbwa omafukalo noshoyo oinakuwanifwa ihapu oyo yakala hailongwa aa pamufika womufyuululwakalo omaludalo eetu aalandulako konima yeedula donumba dinini nena itaakakala eshi kutya omufyuululwakalo wetu owali wafa peni naa otaa kakala ashike atumba afa olweendo lihefi oku lafinda shaashi kaeshi oku taadi kaeshi oku ayuka kaeshi kutya okuli ngahelipi ashike omufyuululwakalo ohaudulu okukala wekutula kekanghameno ngoo ushi ngoo kutya eshi ohashidulu okuningwa eshi eshi ihashiningwa eshi omunhu ushi ngoo kutya aaye omukulunhu ihatukwa omukulunhu ihadengwa ile ihaningilwa owii nelalakano loku kala waeta odino kuye nena okaana okena okukala kena eduliko kovakulunhu iinima ngoo haitameke tadilile momufyuululwakalo ndee takalongwa ounamikalo shaashi ounamikalo ohaudilile alushe momufyuululwakalo shikwao natango omufyuululwakalo natango ohaulongo omunhu ouleli shaashi ngenge owalongwa meumbo onga omuleli nena ohodulu okuputuka una ouleli mwoove mwene Shaashi omufyuululwakalo ou waputuka nao nouteku oo waputuka nao pamufika womufyuululwakalo weni ohaudulu okukupa eenghono odo neshiivo olo nomutima oo wouleli woo taudulu natango okukala walonga ovalumenhu vakale ovalumenhu taa dulu okuhumbata omaumbo avo vene novakainhu nenge oukadona vadule okukala vena omapata avo vene monena otohange ashike omukainhu ena eumbo laye ndee nokuteleka keshishi okuhanga omalodu nee kamana keshii tashiti omuna ngoo oinima ihapu oyo yakala ili momufyuululwakalo wetu katushi kutya o- o- o- oyadjamo naana ngahelipi ashike oshili shafimana ngenge oinima aayo otweikalekepo kaatukakale tuna oshiwana shetu shokomongula eengudi doshilongo dokomongula kadishi kutya odafa peni oinima tamukeya okukala kamuishi nyee tamuhale oku kaalulula aakulepo ava vaya nale vaya veshi omufyuululwakalo ndee ovaya inave ina muviilonga ile inamu ile inamwiilonga kutya omufyuululwakalo wavo owali ulinaana ngahelipi tashiti aa oshiwana shokomongula ohashikiihanga shili momumbwe ndee tashikana filufilu heeno otuli ngoo mefimbo loshinanena shili oinima yoshinanena oyafimana shili ashike nee Oyafimana idulife nee omufyuululwakalo wetu enyamukulo lange ololo kutya handiti ahawe shaashi omufyuululwakalo wetu oo ngoo etumba letu omufyuululwakalo wetu oo ngoo eumbo letu woo omufyuululwakalo wetu oongo oukali nawa weenghalamwenyo detu nokukala tushi kutya ongushu yetu onga aawambo nenge aakwanyama aandonga noshotuu oo oyafa peni otwadja peni omidi detu odilipeni odadile peni nomidi detu odakola naana dakola momukalo ulipipo noda kola molwashike otwe likolelela peni onga ovawambo pamufika wetu wopamufyuululwakalo wetu naa ondiwete kutya otwa pumbwa okutwikila okulonga efimano oolo otwa pumbwa okutwikila okulonga ovanyasha naalongwe ovanyasha navashiive kutya ovena okupitila peni ovena okuuka peni oshike oosho taadulu okukala vaningapo oto hange pamufika womufyuululwakalo omifyuululwakalo odina noidila pena umwe oto hange tati aaye ame meumbo letu ihamukokololwa ombiya ndee paife otohange ashike ombiya taikokololwa aaye omulumenhu ee iha ihakala komafiya ndee ngenge owayi peemito dimwe momaumbo amwe oto hange ngoo ovalumenhu veli komafiya yee umwe okwateneka ongolo yaye kefiya aaye omulumenhu ee aaye ihakonya oluko Ndee paife otohange ngoo omulumenhu takonya oluko aaye kohambo ee pamufyuululwakalo wetu ihaku ende ovakainhu ile ovakainhu ihaateleke mohambo ndee paife otohange ashike ovakainhu vaya ko kohambo ndee taateleke aaye mohambo ee ihamu ihamukaliwa novakulukadi kutya neepamwe wemwooteka nee hano ihashiningwa ndee paife oto hange ashike ovanhu tavaningi osho vahala shaashi oveudite kutya oveli moshinanena ndee hasho nee shina okukala ota sheende tashikufapo ongushu yomufyuululwakalo wetu ashike oshafimana tuu kalekepo opo noshiwana eshi inashidalwa natango shidule tuu okuuhangako shoshikale shili meenghulunghedi odo dakalako domufyuululwakalo wooxekulu noo xekulululwa.